Ман пиво наменӯшам, вале мешунавам, ки он навъҳои гуногун дорад, мисли пивои равшан, торик, гандумӣ ва ғайра. Онҳо аз рӯйи таъм, ранг ва мӯҳлати нигоҳдорӣ фарқ мекунанд. Гуфта мешавад, ки пивои торик талхтар аст, пивои равшан сабуктар ва гандумӣ нармтар. Аммо барои ман ҳамаи ин муҳим нест, зеро ман нӯшокиҳои спиртӣ истифода намебарам.